नुन्ग् थन्ग् बेखेप्नोप् हगन् नम। मब्रेइ मुन्से नथ्क्रेकर्कर बदम् मुको फयु। मुन्से नथ्क्रेकर्कर मुन्से लिभर् अब्दोहो। भहय्नेनुइ बदम्नि बिखओ नर्सिन्ग्नुइ बदम्को फयु। त्सेब्ल हन् देल्पुर्को नर्सिन्ग् त्स्ययु। अब्ल, अब्ल होयो, होयो अयो पुय नर्सिन्ग्। पुय अयो सेल्को किनु हुयु। किनु हुयु। मुन्से बिसन्ग् को नर्सिन्ग् नोनयो बदम्को फयु। त्सेब्ल हन् देल्पुर्को पुर नर्सिन्ग् यु। अब्ल, होयो सेल्को खेब्न अयो।